Mase son ma kpa rauwa ma kabwo mase so ma rayuwa ma fu ma kpa ma kpa ni go komama go dadi awa susuai domi awe ne shaŋ shaŋɔ onet je de su a wene shaŋ shaŋ onet je je gyap kpɛ sena enai seje gba mus o to ba set na ve mu kpo mu kpo ove gyap ma muso kpo ove gyi ba enai sehe gba son ga alum ko gyi son ga alum hasu embi ma embi ke nyina mama make nyina hasa mase kpo wasa ne gyap ba domi enai seke gba edɛ embe ada ma sana kpa haa mane ke kpa do dom nase be kpe nyina ambe ada ma ba mase nyi gyap mude ba domi embe ma sana kpo wasa nuve gya ba enai ke gba muso sono gyap muso kap na mek ke u ko ke na mɛk ke domi muma muko ko a meko hasa ma se ve kpo ra ma go dadi rayuwa ma se kpa ebe adama susui domi ebe ma ka wene egyapema ma make wene gyap